د شیشې د پاکولو د پاره به یا د په مساوي اندازه باندې سرکه په اوبو کې واچول سي او یا به مخلوط سي او وروسته د هغه نه باید یو ټوکر په واسطه باندې په زګ زاګ شکل باندې په مکمل شکل پاک سي او سفنچ په واسطه باندې، له ابتدا نه تر اخره پورې او بیا په منظمه شکل وچ سي.